Pues lo tele c̲h̲ak xwiyma por xni ditsa giend xnina bateriy xiu x̱its knu par lëꞌma zak gwiy lo guꞌn ki lo lo tele y ti gom yu lën ki, par nak ic̲h̲ë lëꞌkga tind kolor yu lën ki par zak gwiyma kolor tele.